Auchi omimanie rokhiomi saweh nabimeyara ikhayokha niomie sawa ikhayaki idera iramira merobomeh rami iyonirigho ramui yameh ikhakherami rane enifufu izegbigera idaikpiyowo kua idarafue then iyadi achiraro idikpaba idiayosa mi idi ugba nagi emanirareresori <noise> ikhakhe sowa eneraminagese ra rira so nie wera ikhakheniera <noise> dueionu kpa deyera ikuameyowo ku ariri wowo <noise> ikueminanibo erese nakiri afui emina ikuowo inanenemakpo iruronano yowo okhakira erumi riyokharerori iuroni erumi ibenori iriokuyamah onomi okherio yerera oyara riyokhano ino khokuw umeke riyokhano ino umabe ni yokharokpo atsanifuare o ino oni yokharokpo rino rokua igorogi onoti meworikuo wo then agemoi onomoi okha kheyawie iduori erare ikhedu erumiyowo irumi, Ora okhahechoide okhakira efierike remenye innane enefie idoneyowo idu raquawo ikurayama ikpegiera ikura yi ukpade duowera ekhakheti iduo name itso kuonameoseose rawore ikha kuoname osiose ra wore iduoniukpade igeduoyera kegequomeyowo ikhepegi ra ipegiera quo ikhakheya stenawe iturni ra iturnira qudi atasa iku awiri noru ikuowo oniaviri okha kheze tor iquikpagbatarodo riyokhano kokua ikpagba nekaka re ikuwo ikuwe arubasa yowo ikpazeramori kpo ikhazerannorine ikue enefie yor enefie iwera okhakhekira enawerori ikpamera nikeri rikereme nie ikhaya aki idukpamerah anikpa mera idareyawo idoneyowo inanora chiwore ikhedu ikhakenanorachiwore ikhedarayanekpo agemoinokira otonorere razeduravare nabiede ito erawodara iruri jusi rimain kpamera whokurayi, Ukurayi emukhakurayorkhi ureniera kurayi ukpade ukpatso zerati ekha kheti utuning ra qudatisa uri emina uduonukpade kheghefidona dare ereh ukuawiriquowa auriemina kie avirinorue uno stunoavirinoru kokua anikerinaminochi saweh re nawero ororo uno meh i yalike ororo soso ikwoyowo amoi emina nawerera ikpa gba ime ikpagba then amoi ikpagba naduzewo vare umeiera ikuearubasa your ituning ra quo ikhakepa rami rane ekhakherami ikhemameh na bo we oranyenikpami emina ya meh ikpamerah ire igeh wo pot enikpamerah eminekirekira ikhe wona meh okhakhe ti ivorieni kpamerah ivoroquowo okhakhevie ikhedura erareh imi isa iquowo kokuo ese or erami rimie iquowo but or khakhekira ikereme yena werera ikeremenieniro enefua neowo riyokha nie ikhakhe nanora ne ikpadui oni emina yerekhi onu kpade, Okhakheyera ikurayor ekhakhe zeti ikurawore iduonokpade igedo fidono inegioya ido imameh yor oni ameh okhakheti nane enikpane ra ikharawonamerare ikpegeiraya ikuwo enefuara ekhakheyawie idu rayoto irue onukpade nirarenie onominirarerera iroyera imeikpagba na go irutasa nagi eni ke ikpame ra nokira adu chi oto hausa vare iginiremera kokua ifiori remerao iyadura yowo aviri no rue rikeremeno, Kokuwa aviri nikeni nawerori ororo namino chi saweh rere oniyokha nowo ino iquoyo ikhakemi okhereti soso tunina ituning onukpgba ererekpo ikurayowo ikhakhereramori okherami soso iyarue umo ikumeyowo iruemina nokira ikpisha ma erayonora efenatso but makhenoro nokira ibo reresera ikukhakhawo ikhakhe kukakuwo ima ikpi isa wowa iquowo okhakhewie ikhererieni emarenikhare idurayoto magingho makheremare,